افضل ان الناس يحترموني. لان الحب بدون احترام ما له قيمة. اذا الناس احترموك مع الوقت بيحبوك. لكن مش كل اللي بحبك بيحترمك. فاكيد ابختار انهم يحترموني. عشان كذا الاحترام هو الاساس